Ya. Famotrahan-daoko zegny mbô hahatonga izy <hesitation> tsy hankarary, ny vôlohany aloha isihagna. Isihagna tsara alagna sisiny regny. Avakeo ivotrahagny alagna tsinainy jiaby agnatin'ny vondrakanazy akao. Ave alagnao jusque amin'ny isagnisagnanazy satria ndraindray boko amin'ny isagnisagna regny misy lomolomotron-draha mipetaka ake mitondra aretigna. Alagna jusque amin'ny isagnisagnanazy. Izy avake sasagnao tsara.